माणसांनी पायली पायांत कायक घालुंक ना पण आता तेंच्या पयानि घालपाक वेगवेगले ब्रँडेड शूज आनी चप्पला मेइतात। जी मराक सवई दोनइ प्रकारची अस्तात। बूटांचे वेगवेगळ भांग म्हणजे सॉक्स, लेशे, बूटाचो सोउल, बूटांचे भाग आदी खूप कायक अस्तात थोडे बूट उच्च खोच्यांचे अस्तात थोडे फ्लॅट अस्तात।